जो अमरो माइक्रोवेव ह। तेत पुंद जे ठंडे चीज भी डल्ले। तो से गरम जाओ होइ। तेटका यूसे हामे ठंडे इलाके मुँज सकु करे।